في عمان، <hesitation> كثر الأشهر حرّاً بيكون شهر أغسطس. بتصل درجة الحرارة إلى مستويات عالية. وأكثر الأشهر برودة، فهو يناير، بتكون درجة الحرارة معتدلة بالنسبة للبرود- بالنسبة للبرودة بيكون. <hesitation> بالنسبة للرطوبة، بيكون يوليو وأغسطس بسبب تأثير موسم الرياح.